दक्षिण कोरिया'चा संस्कृताय़ेत परंपरा आनी आधुनिकता हांचो मेल जाता। के-पॉप संगीत, कोरियन नाटक, आदर, आनी कुटुंबाचेर खार भार दिवपाखातर ताची नामना असा। किमची सारकिले कोरियन जेवण सवसार भार लोकप्रिय असा। देशांत शिक्षण, कष्ट, समाजतल्या एकचारक महत्व असा।